Hanigny magnatsara fitadidiagna na concentra- vake concentration, maromaro karazagna. Agnisan'izegny ny vamaho, avake laoko, vake huitre, ahh chocolat koa agnisany mahatsara fitadidiagna. Mety tsara amin'olo mianatra. Avake mbola maro fôgan eky agnisan'izegny koa soja. Soja na lay hohagninao poudre na ataonao ronono, mety fogna amina fitadidiagna miharo concentration.